E! Io koa ma io koa ma azafady ne io koa mba zakay koa i olona rôgny hoe raha afaka atao hoe hono e <noise> ampidimpino kely i feon-kiran-jareo fa mane- sady manelingeligna anay homana nefany sy zay izy irery koa homan-kanina akato fa mbola olona maro be nefany mety hiresaka mety araha de io koa azafady mba ten- zakay hoe ampidimpidino kely hoe i f- i feon-kiran-jareo.